Pos jawi'in jawynëch dun jue juyandyë yë pintura ëch dun nyaj tunanbyë madë yë brocha nak nyënëmbyë y jadunt's tëjk wënbëdayn tyjatyë dun tek pox tyak dun myëdë manytë dun këx yaj manakayn jaduch tëkëwayn tëkëbyë ujpë tëjk jaunt's dun këxë dun ukayn jadunt's tyësayn të najtyë tëjk oy yajxon du myëmënyë.